أول شئ راح أسوية بشغل مسلسلات أو أغاتي عالجوال، <hesitation> بعدين كده أتمشي شوي بالمكان أستكشفة، <hesitation> يمكن ألجالي جهوة أو أي شءئ آكلة و <hesitation> إذا عندي كتاب أجرأ شوي هالساعات مو كتير يروحون بسرعة.